E'kel-kel mbu mbu nkuan wupuong le odajie, wupuong binyiam e-mmili ge kel e che abu-bu nwe nwe nwe abubu e-he, mpuong libie le odajie, mbubu nkuan nkuan ebu wurikiri, le-beten ebiye ebi ekuo che eshuekada, tetete wushi shero kefen, lenkan oyie eh, bibor ibiye ime-me a're mpom-pom che onwuen o'lou, yi yi imi che wuwuel wunyiam a're bue, wulue-lue lue wugbalo wu-faki a're be-lou bidi, mpuong yi mi nmili kekel che, binyiam agalli bu bu bu le be-mi abami hehe both le he, mpuong yi litoh yi le-libie, bi mmili kekel be'